Cu curaggiu, testa àuta e forza di vuluntà, sempri. Li difficultà sunnu comu timpesti: pàssanu, si unu si teni forti; poi veni lu tempu bonu: "malu tempu e bonu tempu nun dùranu tuttu lu tempu". Nun mi lamentu e mancu mi scantu. Luttu. E siddu cadu, mi susu. Ogni vota, chiù forti di prima!